حيواني المفضل <hesitation> هو الكلب. أحب الكلاب لأنه وفيه صادقة ولها قدرة على اظهار الحب والحنان بطريقة مف-مميزة. والوفاء أيضاً نوعاً ما <hesitation> أو دايماً. الكلاب دايماً يكون <hesitation> -الكلب دايماً يكون جنبك يعطيك شعور بالأمان والراحة. وكمان الكلاب ذكية وسهلة التدريب وسهلة التعامل معاها.